दुनिया मे बहुत प्रकारके विषय सब बा जौन आदमी ज्ञान हासिल करेला पढलिख के ओकरा अनुसार आदमी कामो करेला र अपन बिषय अनुसार काम कएलाको वादने उ सव का होवेला । अपन काम सब ने फूर्ति भी देखावेला जौनपुरे काम कर सकेला यि सबसे ज्यादा विषय होला के कारण से आदमी सब के जौन काम करेके तरिका बा जौन कामो करेके फरक फरक होवेला जैसे कि डक्टर होगेल, डक्टर के लागि एम बो बी एस पढेके परै <hesitation> एकान्टेसी के लागि अपने सब एम वी वी एस, एम वी एस पढेके परै ओकरा वाद होगेल वी बी ए होगेल, बि ए होगेल जैन शैक्षिक शैक्षिक बहुत उपयोग बा यी विषय शिक्षाके लागि । यि विषयसब फरक फरक होवेला सिमिल इन्डिरिङ सब होगेल इन इनाजिरि सबने बहुत किसिमके इन्जिनियर सब होखेला भी सब पेशा होखेला । यि पेशामे कौनो कौनो रेडियो जेकिङगके काम कारेला ऊ सब के बारेमे, कौनो जर्नलिष्ट काम करेला यि सब पेशा सब वा । सब आदमीके पेशा अनुसार ऊ सबके पठाइओ फरक फरक होवेला । उहे से ऊ सब अपन अपन काममे ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेला । पढाई अनुसार काम कैला के कारणसे सन्तुष्टि मिलेला ।